سبزیجات مختلفې طریقې لري ، ا، د پخولو او یا هم د کباب کیدلو په خاطر ، یوه طریقه یې هم د هغه د مخلوط او یا لعاب د جوړویدلو نه وروسته په داش کې تر ی معین وخته پورې ایښودل کیګي تر څو پاخه سي او د خوراک ، خوراک دپاره اماده سي.